Yanen hasab de kil ha̰ ɔ dekala nen. Yani daraɲ mbe rɔɲ te mba el nde kala te banen rɔɲ ndi kasel, va nan kasen kenen. Yo mbo ya bub ndama, bub ndanen maʃala go deg digen. Nendig yo gud bu karaŋ ne yaw taw ɗan, aʃen yandam ya̰ ge pasa de gugu too ʃey ge aɲi tarə tara. Neni ha dene te un ko yen ma ne te ɓaɓɔ, dee kasa gede aʃan dene. Lambo yane de te ɔr teyan, ya ki de kalanen tuwa tiya get. Kam el kɔle de ti ndam el bin tuwa tiya ke ile rɔɲ ina mbala. Kalas sa ɗinen tuba te hasab masaken bal yen. De bal gen ɔrə ne te yakut ɓaw, mala leya na ɓal ay gad ɗi kut hasab de, de ḭ ŋgar ye mba. De bal ɓate de bal ge mala, hate de kardə put ɓa de karten. Aʃan ɗi de balḛn in te par er te paliyeŋ. Aʃan ya̰ ŋgeri, ŋger inen, te ndam ke to kati. De kil yabed ya̰ de ya̰rɔɲ koɲil ka̰ mil ɓa ɔɲ naga si, gar boya ot ŋgar ŋgeni koɲ te nagas kanen. Torɔɲi taw muy taw, tan. De kil te ɓa togu de arɔ yema de ndam kase do̰ko, tuba nde kasere dreyḛ. De ɓal but ɓa to god de bal yḛŋ, uman tem kay de kase drenen, hasab, koho yḛ ogay de alendi ye te yabe kɔ ye tɔg tar yḛ. Yani de kalenen, ndam mi ŋgal bada ndam matekan. Garde te tar ɲiŋgal futum tar yḛt. Ndam jer ked ked ked ked nap, nap, sarɔ yɔ moto ket ndamba, oto ɔrget. Waya nem kaynen nde nda moko, te ndam ya ade kala dala? A tenda wa nde mbo, ndam ye kefem doɓa, ha ko hut wa de galenen te ɓarinen, ɓayo fu sal de nam get. Yane nde ndam ot ɓa yo ɓa, ɓari taten. Yo degen ɔrɔn nda man bini kay te kam ya, ar tek tar ya̰ kalas ɔr ɓa. Ɗege ni yag ɗig kale ɗad ndaama ot ara, Al teraw zal ɔdiŋ ye ke dabe rḭ arkaw ge tar tawali, a̰ tot kaw mi rɔnji, ni ya̰ kotʃ. Ha na kofen, ha tanen o dege ndigi dala to tegara, ŋgal ndam a tenen. Kan baala kan ke taren, kaɲim kam kaɲa, kan ke tunu sinde, kanke ɗiko. Yane nde obten yabe tafa awal gal taɲ yetko yaɓob taɲ. Kakiŋ ndam kuku ya ndam jer ket- ket, naŋgi moto son ya tɔliŋ mba. Ala ni ndɔŋ ondiŋ gut kutu dar, aya ku ut trerek metek aw fay nde ŋgal ngu muti. Al bala dede taɲ bala kom, re ad kotʃ. Izakan taɲten təsahad ke ŋgal ku woɲ tə, wat sad kiŋ ḭ ngum ḭ ngutenek dana wazakan ndeget ḭ wa jala zḭ zaɲ goko ya tɔ ka̰. A sawaka ndam mede ndam mede, te fu sal le ɗeŋgo, nam nde nam ka seteku, o feyde ŋgetʃ. Digiriŋ ŋge ŋguburaŋ <hesitation> to̰ ŋgeye hit, lakiya te ŋgageya̰, laki ma kay dede tə ŋgam. Ete ndam baaɗa otə ndam re adenen, es dede tri ndam paset. La ne nda mare ya genen seka. An ŋgu, wa te i de kilenen, tḭ inek dḛ tɔk ɗe tɔg bu miti o elen. Ŋgṵrɛ tɔgrɛ to ɔlɔ ŋguŋ wani agel le kotene. Tɔ, yani masa ŋguŋ de tɔgten, ŋgumi tohogo na tʃi fiyo ke muʃ kil terḛ. A giliɲi ḭ kotonek, tohogo, o tenek na zifik, oo to muʃkil kur gotə. Fata mantem kay, reyad ndi a mbal ge, riya di kaɲ ŋgenen. Ef ndam fuun, lana ndaŋ funen tə or, o ndig tə ɔrnen, u min te ɔrɔ. Wa, dami zaata ke wuku ki danit, laya ha mana kulu da halad. Kin daman reyad nen, awdal min daman, an an an ŋgera. Aw tal min ndaman, an an an an fuu ndi an ka set. An ndaw reyad denen, <hesitation> tɔli gumi salim, nabif, wa agiri got nakina de senem in ʃala.